Tɔ, agaakɛ iba ki ba, iba di kpla kpla ka na nɛ, agā ncoo, lo di bɔ kuba rɔ kɔ̄ nkwati. Wa nɛ a jɛ kɔ kina wa. Nkɔ̄ dzi daa nɛ nɛ bɛ. Koo a cwe kucɔ kici lubɔ̄ lubɔ̄, nka noo, harr ki iwɔ ta ki bɛri kɔ̄ nka ni ga nɛ kɔ̄ zɔrɔ galo sɔ nɔ zan, a shutro nsɛ kɛ na. Kuma nka ni ko okpi, nkɔ̄ so ma kɔ̄ pɛ muplapla kɔ̄ bɔ, ntantā ka ni ko okpi dɛ, an bɛ, an zizi ka sɔ̄ɔ̄, sɔ̄ɔ̄, sɔ̄ɔ̄ za ka yee cham ka na ma gɔ njɛ nigini. Ba rɔ kɛ nkwati. Wa nɛ kɛ na. nwā ki ila kpɛ pɔ nɛ, ba kpɛ rɔ kɔ̄ musu. Inɔ a di galo nwā kɔ̄ la ma jɛ lukpɛ itsi muplapla kɛ ka di munɔ nɛ jɛ la ki la maa jɛ lukpɛ itsi, manyi kɔ̄ nkɔ̄ wɔ jijili nkɔ̄ ni kpi kɔ̄ di droo lukpɛ itsi, ɔ iya gɔɔ muna. Amma nka di nɔ zan, ko nkpi, gbomyi lubɔ̄ lubɔ̄, a na zarɔ nkpi lo, icɛn ka di, icɛn kɔ̄ a pɛ kɔ̄ ikpi wa ba di kɛ munɔ nɛ. Ko muwa, ka naa na marɔɔ kupi. Nka marɔɔ kupi zan, nka ni kpi dzi daanɛ nɛ, ka yee chan zan aa ma gɔ kɛ na. Tɔ inɔ ma a di ma lukpɛ wa. Lo kuma a kpɛ nɔɔ muwa naviva kɔ̄. Nɔ muwa ma ipɛrɛ blɛ, kɔ̄ muwa na ko kijɛ amizi. A na ko kijɛ amizi shɔ̄ɔ̄ kja di bɔ zan, ɔ di bɔ blɛ ki yi jii gbindii, ijɛ galo ki di pa dɛ, ki zɔrɔ zan, ki yi wusɔ ga zhā. Tɔ muwa kɛ na. Blɛ a pɛ manyi kɔ̄ okpi a dɛ bɛ kijɛ bɔ, ki inɔ na kuku waa. A na kuku waa zan, kɔ okpi bɛ, di zara kɔ̄ okpi bɛ zaa a jɛ kiyi nkpi kɔ a gɔ kɛ na. Minɔ gɔ ipɛrɛ, izi blɛ ki yi di na yi ise, ko ki nkpi gbomiyii, isa dɛɛ, ko aso di mijɛn ki yi nyɛrina na yi blɛ harr kɔ shiriya ko ni kaa ba ma agā gbo nɛ, tɔ kuba kɔ̄ mu-kuso wa ci nyɛ. Tɔ inɔ sa kɔ̄ muwa ma a di lukpɛ ba minyɛ kuba di minyɛ kuba zɔrɔ agā pla pla nɛ na. sai dɛ a muwa nɛ, lukpɛ muwa, gbozhi a di nɔ nyɔ kɔ̄ ribli kɔ̄ di zee lukpɛ ba. Amma, ɔ ni musu, ɔ bɛ ni nkwati kaa kutun kɛ drɔ zaa nɛ, iba ba di muniiba ki la pɛba kuba di kplakpla, kɔ̄ ra suba sululu, ɔra maa a-adi cwe musu baa nkɔ̄ wɔ si va ina ɔ nana selɛ kuzɔ̄, ka di va ka di du va ka gbɛ rugbɛn nɛ, an zizi nyi kuzɔ̄, di zala kɔ̄ muna kɛ dzi zan, inɔ ma a dri kɛ na. Kuma nkɔ muna coo saa na, an kpɛ dzi kuzɔ̄ ka naa nkpi lo muna, a yɔɔ dzi bɔ inɔ yɔɔ ma gɔ bɔ. Tɔ inɔ ma di lo lukpɛ mudaa na. Ki agā naa daanɛ nɛ, an shutroo nsɔ̄ nzanzanɛ zan an ma ga nɛ gɔ bɛ kukwe wa. Tɔ inɔ maa a di ma lukpɛ ba mudaa na.